gott kvöld í þættinum í kvöld ætlum við að ræða tvö ný íslensk leikverk annars vegar Gísla á Uppsölum sem Kómedíuleikhúsið sýnir í kúlunni í Þjóðleikhúsinu og svo er það

á stóra sviði Þjóðleikhússins og hingað til mín eru komin þau Hlín Agnarsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson verið velkomin bæði tvö

þeir fóstbræður Elfar Logi Hannesson og Þröstur Leó Gunnarsson hafa skrifað saman handrit og Þröstur leikstýrir Loga í þessum einleik um nærsveitung þeirra frá Bíldudal hann er frá Uppsölum í Keldudölunum í Arnarfirði og þarna sjáum við

glefsur úr lífi þessa fræga einbúa það má eiginlega segja að þetta séu nokkrar glefsur þetta er ekki mjög heildstætt verk sem þeir hafa sett saman heldur sjáum við svipmyndir stutt verk bara fimmtíu mínútur að lengd og og öllu lífi Gísla er ekki hægt að gera skil á svona stuttum tíma en það sem ég vil segja Elfar Logi Hannesson er svolítið sérstakur af því hann er í raun og veru Þjóðleikhúsið á Vestfjörðum já frá Þjóðleikhúsinu á Vestfjörðum

Þjóðleikhúsinu hérna á höfuðborgarsvæðinu já hann er búinn að gera alveg ótrúlega marga

goðsögn fjörutíu sýningar þetta er fertugasti og hann hefur verið að búa til

um þekkta Vestfirðinga hann er meðal

búinn að gera einleik um Samúel í Selárdal líka Jón Sigurðsson

öll öll línan já og líka þekktar er rosaflottur þegar hann er að meðhöndla props og líkamlegu hann er mjög sannfærandi sem gamli maðurinn Gísli hann var það

það var það besta í sýningunni það var hvernig honum tókst að draga upp myndina af þessum hæga Gísla sem við þekkjum úr þessum Ómars honum tókst einhvern veginn að að herma mjög vel eftir göngulagi hreyfingum talsmáta og svo framvegis leyfir

þá brotnar þetta dálítið mikið í sundur og verður kannski ekki nógu spennandi í þessum aðstæðum

og ef til vill passar þetta betur

frumsýnt í Selárkirkju og reyndar held ég að við höfum alveg haft þolinmæði að horfa á hann í fimm tíma það er ekki

sambandi við söguna og virkilega fróðlegt og

fólkið í salnum hafði margt að segja um þetta

heyra áhorfendur voru afskaplega áhugasamir maður fann það alveg og sá að fólk sat þarna

og færði sig framarlega á Íslendingar eru forvitnir um skringimenni

og eitthvað sem er sérkennilegt við erum bara forvitin um svoleiðis fólk þessi sýning er mjög næm á þetta þetta er ekki þannig eins og þetta sé einhver einhver trúðleikur um Gísla þetta er gert af mikilli virðingu og hann er mjög það eru þrír þættir sem hann er að rannsaka það er einelti sem Gísli verður verður fyrir í æsku já það er samband hans við móður sína móðir hans hafi

og svo misheppnaða bónorðið svo misheppnaða bónorðið þetta er allt efnið kemur að þorranum til frá Gísla sjálfum já þetta er úr dagbókum hans

sem hann skildi eftir sig og síðan er þarna kafli í verkinu sem mér fannst mjög góður þegar hann heldur ræðu yfir skepnunum yfir yfir fénu sínu hann var líka mistækur í sínum leik kannski meðal annars vegna þess að handritið var ekki alveg nógu vel samansett og ég verð að segja það að mér fannst það einum of þegar rödd Ómars Ragnarssonar var blandað inn í já þetta hefði átt að halda sér við efnið um Gísla og leikarinn átti bara fyrst og fremst að einbeita sér að því mér fannst koma skemmtileg sýn þegar hann setur upp viðtalið þá förum við kannski inn í höfuðið á Gísla og mögulega var hann skrítinn í viðtalinu við Ómar af því hann var einfaldlega feiminn hefur kannski ekki hugsað út í þetta fyrr nei það getur vel verið en það er spurning hvort hann hefði átt að leika það allt saman sjálfur rosalegt uppbrot

nei en mikilsvert og góð tilraun engu að síður já góð tilraun við skulum fara

yfir á stóra sviðið í sama leikhúsi nýtt leikrit eftir Guðjón Davíð Karlsson óður til ímyndunaraflsins þetta er hvatning til lestrar þetta fjallar um

sem við þekkjum öll þær eru að gleymast og týna tölunni það er mjög skemmtilegt hvernig gói sem höfundur skrifar ramma frásögn kringum kringum þessi þekktu ævintýri þessar erkitýpur sem við þekkjum úr ævintýrunum venjuleg sem fer í sumarbústað og við sjáum þessa unglinga

stelpan hefur meiri áhuga á ævintýrunum og hún fer í þetta ferðalag inn í þessi ævintýri í gegnum risastóra

sem verður stórt props í sýningunni boðskapur en þessi kraftur ímyndunaraflsins mikilvægt að við leggjum rækt við hann og lesum fyrir krakkana okkar og látum arfleifðina berast áfram en á sama tíma þá finnst mér svolítill skortur á ímyndunarafli í sjálfri sýningunni þá er ég að meina til dæmis í búningum mikið af

því sem við sjáum hjá Disney og þetta er mikil endurvinnsla mikil endurvinnsla bæði á útliti og hugmyndin sjálf að gera þetta taka þessar erkitýpur og taka þessi efni úr ævintýrum þetta hefur Þorvaldur Þorsteinsson

gert til dæmis í

áður og það heppnaðist mjög vel síðasti bærinn í dalnum

ég botnaði ekki í af hverju Grímhildur grámann var komin upp á svið í sínum Disney búningi og þau tvö eru á sviðinu nær allan tímann en hafa ekkert skilgreint hlutverk nei þetta fjallar fyrst og fremst um þessa ungu stúlku sem fer inn í þennan ævintýraheim og leikur í raun og veru þessar aðalpersónur til

úr klónum á hinu illa að því sögðu er margt skemmtilegt bæði krakkar höfðu gaman af það er pínu óhugnaður yfir þessu sem er hollt og minnir á hvað ævintýri standa fyrir upprunalega og öllu tjaldað til í leikhúsinu þetta er ofboðslega mikil skrautsýning og það er ofboðsleg músík og ljós og allt það fyrir fullorðna

í Hans og Grétu ótrúlega flottur gamanleikur og og Sigurður Þór er líka mjög góður unglingur hann er svakalega góður unglingur og og reyndar er Oddur

góður prins og og Edda Arnljóts var góð

leikararnir okkar gera fullt af flottum hlutum

gæti verið betra þróun persóna já persónur hefðu mátt þróast meira meira ferðalag og meira komið þið sæl hljóðfæri frelsisins mætir hinni

klassísku kammersveit í nýjum Guðmundar Péturssonar sem er á dagskrá myrkra músíkdaga en hátíðin hefst á morgun við ræddum við Guðmund en litum líka inn á æfingu hjá

sem Guðmundur frumflytur sjálfur með kammersveit Reykjavíkur á sunnudagskvöld kemur í framhaldi af rafmagnsgítarkonserti sem hann samdi og flutti með sinfóníuhljómsveit Norðurlands í fyrra ég er enn þá að reyna að bræða með mér hvernig ég get blandað rafmagnsgítarnum saman við þetta klassíska umhverfi upphaflegi konsertinn á Akureyri kom

ég var beðinn um að spila þar á meðal fyrir rafmagnsgítar og svo

skoða þessa músík þá var ég ekki mjög hrifinn af öllu sem var lagt á borðið þessi tilfinning að rafmagnsgítar er orðinn hálfgerð boðflenna í sinfóníuhljómsveit þetta verk núna með næsta tilraun í þessu er svona aðeins annars eðlis

í raun og veru ekki konsert heldur meira svona tónaljóð út frá þeim myndum sem koma upp í hausnum á manni þegar maður er að reyna að búa til músík ég hef oft sagt það

hljóðfæri frelsisins þetta er hljóðfæri sem á sér þannig sögu að sá sem heldur á honum hann getur verið sá sem hann er þetta hljóðfæri þetta hafi verið koma með sína meiningu gera hlutina eins og þér sýnist klassísk hljóðfæri eru öll með skóla á bak við sig og hefð fyrir því hvernig þú blandar þeim saman

er þannig að ef þú skrifar eitthvað beint á

ekkert hægt að átta sig hvað kemur á hinum endanum það fer mjög mikið eftir því hver heldur á honum hvernig gítar hann er með hvernig magnarinn og það er ekki formaður skóli í því hvað gerist ef þú skrifar fyrir rafmagnsgítar þetta er óplægður akur það gefur tónskáldinu því ákveðið öryggi að geta sjálft verið einleikari í verkinu ef þú sjálfur heldur á gítarnum og skrifar fyrir hann líka þá snýr þetta aðeins öðruvísi þá þarf maður ekkert endilega

að fara að gera maður

að fara að gera með tónleikarnir á sunnudagskvöld eru

sinfóníuhljómsveit Íslands tekur að venju þátt á fimmtudagskvöld þar sem meðal annars hljómar glænýr hvað einkennir myrka

fyrst og fremst

og mismunandi miðlun

við höfum reynt til dæmis að fá meira í fyrirrúmi á flestöllum tónleikum og þar sem það er stór partur af samtímatónlistarsenunni við báðum um verk sem voru ekki eldri en tuttugu og fimm ára það var aðeins farið út fyrir þau mörk en ég myndi segja að við náum að ná utan um samtímatónlist sem eina heild þannig að ef maður vill fá svona kúrs í í því hvað samtímatónlist er

og kíkja á sem flest það er nánast ekki það stílafbrigði innan samtímatónlistar síðastliðin tuttugu til þrjátíu ár sem kemur ekki fram á hátíðinni sem blandar óhikað saman eldgömlum hljóðfærum og nýjustu tækni í

við spilum bæði gamla og nýja tónlist jafnhendis eins og við höfum gert frá upphafi og finnst það kannski eðlilegasti hlutur í heimi af því tónlist er

hún gerist í núinu það er galdurinn við tónlist skiptir ekki máli hvort það er heldur tónleika á föstudagskvöld og spilar þá meðal annars á sjálfan titillinn er í hyldýpi vetrarnætur og viðburðurinn er hannaður sem fyrir áhorfendur verk sem við spilum út frá ljósmyndum og einnig frumflutning á verkum erlendis frá og innanlands en síðan er það þannig að við erum búin að spila nokkrum sinnum í og við spáum alltaf í rýmið þegar við erum að spila og þess vegna tók ég af skarið í þetta skipti og fór hreinlega með víðóma

er búin að búa til

þannig að það verður rúsínan í pylsuendanum

öllum í rýminu á einhverja nýja staði hægt er að kynna sér alla dagskrá myrkra músíkdaga á síðunni

en ljóðstafur Jóns úr var afhentur um síðustu helgi á hundrað ára afmæli

skáldsins handhafi stafsins í ár er Ásta Fanney Sigurðardóttir við ljúkum þættinum í kvöld á upplestri hennar á silkileið númer sautján verið þið sæl silkileið númer sautján þú breyttir mér óvart í vetur og hélst

ég væri planta og sól og ský sem vökvaði sjálfa sig með snjó í gegnum saumana að tölu sem ég þræddi eitt sinn með hári ég ferðast þaðan á hraða úlfalda því annars verður sálin eftir segja arabar í eyðimörk

skyrtu þinnar sem minnir á handklæði er ég týnd í sveit milli sanda of nálægt til að geta aðskilið jörð og skinn svo ég

skauta bara hér þar til vorar gott kvöld alþingismenn eiga að vera sýnilegir vegfarendum utan frá og hver öðrum segja hjónin og arkitektarnir Margrét Harðardóttir höfundar

í hönnunarsamkeppni um nýbyggingu á Alþingisreit milli kirkju og Vonarstrætis við ræddum við þau á dögunum Margrét og Steve eru stofnendur og eigendur stúdíó Granda þau hafa hannað sum af þekktustu kennileitum borgarinnar svo sem Hæstarétt Íslands og Ráðhús Reykjavíkur við hönnun nýju

á Alþingisreitnum sóttu þau ríkan innblástur í sögu staðarins hér eru fornminjar frá því fyrir landnámstíð frá átján hundruð

þær spila svolítið stórt hlutverk í

byggingunni og það er opnað ofan í þær innan á byggingunni og frá götunni við erum að reyna að ríma við byggðina í Kvosinni minnka byggingarnar þetta

síðan opnast ljóskeila á milli þeirra þannig að birtan fer inn

útveggirnir bera mjög keim af þessum fornleifauppgreftri sem er hér við og hugmyndin með

er að halda þessari lagskiptingu áfram í útveggjum hússins til að minna á það við erum alltaf að byggja við þessi lög við erum alltaf að búa til söguna í rauninni og þetta er ekki bara með lagskiptingu í jarðlögunum heldur lagskiptingu í þjóðfélaginu það er svo margt í þessu gagnsæi í orðsins fyllstu merkingu gegnir líka lykilhlutverki og að innan hver einasti þingmaður fékk sinn eigin glugga sem einstakling utan frá innan við þau öll með skrifstofu við glerveggi þau beinu augnsambandi við hvert annað þau geta ekki falið neitt hvert með því við vonumst til

umræðan sem fer fram í upplifað hingað til það hefur verið stefnt að því að byggja á Alþingisreitnum allt frá nítján hundruð áttatíu og eitt Margrét og Steve tóku það með í reikninginn þegar þau hönnuðu Ráðhúsið beint á móti Ráðhúsið er beinlínis miðað við þá byggingu og nú er sú bygging komin

yrði byggt hátt hér við Vonarstræti þess vegna drógum við Ráðhúsið til baka svo það yrði eins konar torg þar sem tjörnin er inngangurinn í nýbyggingunni er á þessu horni Tjarnargötu og Vonarstrætis þetta hefur allt miðað að þessu skipulagi alveg frá því fyrir þrjátíu árum það hefur aldrei neitt hnikast í því Margrét og

er fjöldi bygginga frá ólíkum tímum og í ólíkum stíl það sem við höfum reynt að gera með þessa hönnun er að tengja við alla þessa tíma við höfum okkar nútíð við sleppum ekki

á sama tíma

fornleifar hluti af okkar samtíð um leið og við tökum þátt í þessu stóra tímalega samhengi en hvernig geta arkitektar gengið úr skugga um að hönnun

þeirra standist tímans tönn ef þú ert bara á staðnum og

horfir í kringum þig á söguna á umhverfið og á það sem skiptir máli þá er byggingin einhvers virði ef þú tekur viðfangsefnið og leysir það vel skilur það og vinnur það vel þá verður þetta bara eilíft við trúum engu öðru einmana Rómverjar í leit að ástinni þekja nú veggi gallerí Gróttu á Seltjarnarnesi þar stendur yfir sýningin álengdar þar sem Anna Júlía Friðbjörnsdóttir hefur parað saman portrett af rómverskum styttum og einkamálaaug lýsingar úr breskum dagblöðum Bergsteinn brá sér á sýninguna

álengdar samanstendur af tveimur verkum hið fyrra er Cordasolei Taria sem er latnesk þýðing á í bresku blöðunum anna Júlía hóf að safna slíkum auglýsingum þegar hún bjó í Bretlandi um

aldamótin fólk er að lýsa sjálfu sér vonum og þrám í nokkrum orðum mér finnst þetta

portrett af manneskju síðan seinna finn ég bók portrett sem er gefin út nítján hundruð og fjörutíu af Oxford

mér finnst þetta óvenjuleg nálgun af ljósmyndum af skúlptúrum þetta er ljósmyndað eins og portrett af manneskju saman portrett af

á bak við verkið er að hérna ertu með hluti eða lýsingu á fólki frá mjög ólíkum tíma hvort tveggja endurgerð í mjög ólíku formi þú ert með einhvern um Krists burð og svo manneskju um aldamótin tvö þúsund að stilla þessu svona saman þá finnst mér að minnsta kosti kvikna sú hugmynd að fólk sé kannski bara alltaf eins á öllum tímum hitt verkið á sýningunni nefnist endurkast eða

fundnu efni í bókum og sýnir myndir í bókum af tunglinu það er sjónarhorn frá jörðu ekki kannski mjög vísindaleg nálgun heldur bara sýna þetta fyrirbæri sem við höfum öll horft á og ég var í rauninni að leita að einhverju sem við ættum sameiginlega allt þetta fólk ætti sameiginlegt og helst ég líka við höfum öll séð tunglið á himninum eins og á öllum þessum mismunandi tímum í október hækkaði kjararáð þingfararkaup um þrjú hundruð og fjörutíu þúsund eða upp í eitt komma eina milljón það gerir íslenska þingmenn þá þriðju launahæstu í Evrópu á eftir austurrískum og

ítölskum þingmönnum bíddu hvaða rugl er það eiginlega hafa austurrískir þingmenn leiðrétt heilt efnahagshrun hafa ítalskir þingmenn glímt við loftárásir fjölmiðla og RÚV á björtum og fallegum dögum kunna þingmenn þessarar þjóðar

letur á forsíðum skýrslna það er bara algjörlega ólíðandi að einhver Frans eða Giovanni séu með hærri laun en Ásmundur

fokking Friðriksson sem einn síns liðs afsannaði lygasögu um meint álag á Landspítalanum reyndar og sem betur fer eru íslenskir þingmenn með alls konar mánaðarlegar skattfrjálsar greiðslur til dæmis áttatíu þúsund krónur í ferðakostnað og níutíu þúsund í starfskostnað og hundrað og þrjátíu þúsund í dvalarkostnað ef þeir búa úti á landi en ég veit að kjararáð getur gert miklu betur en þetta og við ættum öll að sjá sóma okkar í því að gera íslenska þingmenn ekki bara að þeim launahæstu í Evrópu heldur í öllum heiminum það á enginn að þurfa að svelta fyrir eigin hugsjónir